Kiti titu kamayo ngu ho o on. corre caminojan chí kitijan ni ngu kiti tutu yachiga ta kiti ku kueyo ngu nakiña chi ho o on. caracol yoni kiti nravi yo'o ni ngu kiti kue apenas xhikati ña kueni kueni kuan kiti yo'o ña ho o on. veni veni kuanti caracolyo ta tangu corre caminoja nion kuanti xaanti ha venado yo'o ta venado yo'o kini kama tán tituti nrida iyó nida kiti kamayota, nion xan kitinravi xhíka kue keuyo ta ngu kitiyo ta ngu tortuga kini keu tan xhíkati nida kitijan tá kini kue xhíkatí.